talsvert er gert úr útgáfu þessarar plötu Víkings Heiðars í Þýskalandi enda skipar sérstakan sess í þýsku menningarlífi þýska sjónvarpsstöðin z d f fékk Víking í myndver í

og frekari viðburðir dagskránni næstu daga platan kemur út eftir rúma viku og útgáfutónleikar hér á landi verða í Hörpu í október tónlistar og

hjarta Hafnarfjarðar hófst í gær og lýkur á sunnudagskvöld haukur að vera selur í afmarkaðri laug í dýragarði getur líklega verið einhæf tilvera á köflum

sem býr í dýragarði í í Bandaríkjunum fylgdist í það minnsta með af miklum áhuga þegar fiðrildi flögraði fyrir utan laug hennar á dögunum hvert fótmál og var engu líkara en að dýrin tvö

dans á tímabili þegar tilraunir

synti hún þó á braut eftir stuttan leik hinna ólíku dýrategunda með því að tala ensku við þá sem

eru að læra íslensku er fólki haldið fólki haldið utan við samfélagið segir íslenskukennari á Ísafirði ég ákvað að læra íslensku af því að mér finnst tungumálið mjög fallegt

er að rannsaka doktorsnemi frá Bandaríkjunum kannski mig langar að búa hérna einhvern tímann mér finnst gaman að ferðast

þetta er á Íslandi núna margir nemendanna hafa komið oft til landsins

er þó undantekning hún hefur komið einu sinni áður og dvaldi þá í viku ég var að hlusta á íslenska mér hefur alltaf fundist gaman að hlusta á

auðvitað sigur Rós hvað finnst þér erfiðast við að læra íslensku þegar fólk er að skipta yfir í ensku á íslensku í vinnunni já stundum útvarp á í útvarpinu rás tvö

af íslenska karlalandsliðinu í

laun og menntun ljósmæðra

verða metin til jafns við hjúkrunarfræðinga með tveggja ára sérnám þetta kemur fram í gerðardómi í

Austurlandi á síðustu tveimur vikum lögregla telur að erlend skipulögð glæpastarfsemi búi að baki stjórnvöld í Brasilíu sendu í dag herlið að landamærum sínum vegna fjölda fólks sem freistar þess að flýja bágt ástand í Venesúela

lyfjaskortur er þar alvarlegt vandamál og ógnar heilsu fjölmargra breskur myndhöggvari hefur náð tökum á íslensku þrátt fyrir að vera nú aðeins í annað sinn á landinu hún er meðal nemenda á á Ísafirði þessum fréttatíma er lokið og nú er komið að íþróttum og veðri næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld en nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv punktur is en við segjum þetta gott í bili sjáumst klukkan tíu